Вақте ки ман ба ғам фикр мекунам, эҳсоси талхӣ ва тарс ба ёдам меояд. Ғам ба маънои дард ва нороҳатии рӯҳӣ аст. Ин ҳолат вақте ба вуҷуд меояд, ки кас чизе барои ӯ муҳимро аз даст медиҳад.